समुद्र में बहुत सारा प्रकार का जीव रहे। मचली, शार्क, गोल्ड फिष्ट, पीरानहा, स्थानधारी भी रहे हैं सील, समुद्री, उबलबील, वेल मचली, रंग बदली जावत जीव भी रहे हैं। अक्टोपस, कटा शेप, समुद्र, कच्वा, समुद्री, साप, मगर मच्च, नरम शरीर वाला जीव भी रहे हैं कोरल, एनीमो, छोटा जीव भी रहे हैं छोटी-छोटी मचली न।